Igitsii̱n rí nani̱guu̱nꞌ xa̱bu̱ muyáá rí míŋuíí gii̱, aan nani̱guu̱n mbuyáa̱ rí nutháa̱n básket jamí fúbóo̱l aan jamí xúꞌkhu̱ má nani̱guu̱nꞌ mangaa rí nawáꞌ xedi̱, nusŋa̱ xe̱di̱ ikhaa rí̱khui̱ phú nuu- nadxúún- jañúúꞌ xa̱bu̱ nduyá xa̱bu̱ ríjndo̱o narígá mámbá ndxaa̱, naꞌni xuajin rá. Mbáku má narígá rí gitsíi̱n rígi̱. Pero xúꞌkhu̱ má mangaa ríí <hesitation> xúrí básket jamí fúbóo̱l rá, na̱a̱ꞌ nutsíi̱n nutsíi̱n jiámá rígi̱ꞌ. Rígá náa̱ eskuéla naaꞌ rí guáꞌdáa̱ equípó wáꞌdáa̱ mbáá, nagóo̱ nagórutsíi̱n jmíí <hesitation> i̱ꞌwíín eskuélá jamí xúꞌkhu̱ má nandoo nawájuña̱a̱lí mbá lugár mú naꞌguu̱n ikhii̱n rá. Ngaa̱ xkuaꞌnii má fúbóo̱ rá, xkuaꞌnii ikhaa múú mangaa. Mámbá eskuéla gíꞌdoo mámbá equipiuu̱ jamí xúꞌkhu̱ má, tsetsíí, tsetsíí nuni̱ nagóo̱ ruu- rutsíi̱n- <hesitation> jíná má ikhii̱n jiámá náa̱ nuni̱ gajma̱a̱.